So tawi mbeɗa yiɗi feewnude kerem galle, mi ƴeewan koppuyel tokosel. Mi iirta hen kosam, suukara kañum e sikiri wani. Ni woni mi udda e firgo haa fenndoo. So fenndiima, ɗum woni mi heɓii kerem am.